<hesitation> طبعا اذا رجعت بالزمن خمسين سنة لورا بواجه تحديات كبيرة اه لكني بستغل هذي الفرصة بافضل شكل ممكن يعني ممكن بعظ الافكار مثلا اني اتنكر احاول اندمج في المجتمع ما يعني اغير مظهري ما يكون مظهري مختلف عنهم <hesitation> بكون حذر جنب تصرفات مثلا مستقبلية تكشف اني جاي من المستقبل. بحذر الناس من الاخطاء اللي ممكن <hesitation> توصلهم مثلا مصائب كبيرة بعد عشرة خمسة عشر سنة. بدون ما ابدو للناس مجنون